മുജി നമ്ബര് ഏ അന്ന ഫവോഉരിതേ। ദൈക് പന്ദ അന്ന। ബിര്ഥ് ദതേ ഏ നോവേമ്ബേര് ഗാതിനി ഏക് അനു ഓല്ല। ഉപ്നഗ മുജി നമ്ബര് സുമരി ഉജ്മല്തന് ദുപേ ദിന്സി। അനു മുജി നമ്ബര് ഏ പതന് പോപ ഏ ഓല്ല വൈക്ല। ഉജ്മല്തര് ഏത്തന്ദ അന്ദ കേല കോദേതി അന്കു മുജി। നമ്ബര് ദ ബഗ്ഗേ നേഗതി ല കേന്ദേ മസ്തു മുജി। ജന ഓല്ല വത്തു ഗു പൌരേ ബല്ലി ഗേ ഇമ്പോര്തന്ത്। ഫുന്ച്തിഓന് ഗേ മുജി ഉപ്നഗ കേല്സ ഹല പുന്ഗേ। ഭഗ്ഗേ രന്കിന്ഗ് ഐസ്ത ഉന്നഗ മുജി നമ്ബര്। മസ്തു നരക്ക രന്കിന്ഗ് ബഗ്ഗേ അന്ദ വന്തേ। ഏദ്ദേ രേസ്പേച്ത് ഉപ്നു മുജി നേഗതു പുജി അന്ദ। ഹിന്ദുഇസ്മ് ഉദിന വത്തു ജദ। <hesitation> മുജി വന്തി ഏദ്ദേ നമ്ബര് അമ്മ ത്രിമുര്തി ദേവേരേ। ഭ്രഹ്മ, വിശ്നു, ശിവ അവേന് രേപ്രേസേന്ത് മല്പ്വേരേ। മഥേമതിച്സ് ഏദ്ല മുജി മസ്തു ഇമ്പോര്തന്ത് ഉപ്നു। മുജി ത്യ്പേ ദ ശപേ ത്രിഅന്ഗ്ലേ അവദു ബേഥേ വ്ഹിതേ। ലവദു വൈക്ല കേല മുസിച് ഏദ്ല മുജി നമ്ബര് ദ। ഉസഗേ മസ്തു ഉപ്നു ര്ഹ്യ്ഥ്മ് പുര ച്രേഅതേ മല്പ്വേരേ।